तुमहर परोसी यार ठिक ना हय यार । पागल हयं । पता हय तुमहय का कहत रहय मिर अग्गु । का बताओं आर खाली दुसरेक विजरो । बचे रहियो यार ठिकठाक ना लागे मोय ।